Oikovaera tetaguasu mopetirami tanta yavai, añaverupi mbae yaipotavae mbaetima yayapo tupapirerupi ñoraro rupima mbae oiko jaema tanta ma anivi <hesitation> tenta iporeta <noise> opama suguireta jouae mbae mboroaiu guinoivaereta erei kuri ipuereta esa tumpa jei ,arakae ayutama avae yave oimetako tetaguasureta mopeti rami oiko mopetirami korepoti guinoita mopetirami guinoita arakuareta mopeti mburuvisa guinoita erei jokuaejaeko tumpa iara <hesitation> oumayave